Ndi <hesitation> undikpep, mkpep nwed, mọnyun mma utim ukpep eti eti Toño ini enu nkemanade nsikpep mkpo, nteñode ke ndikped nditọnwoñ mkpo ke ufok Abasi, mooro ke ufok Abasi nduk ke isọn ebi nkura ke isọñ ebi nduk ke ufok nwed tutu nka akamba ufọk nwed nnyoñ nde, ndinyun nduk kpa ke utim ukpep eti eti, ọnyuñ edi mkpo emi oduñde duñ inñ ke idem edi mkpo emi nkedade da ndimana. Ke ntak oro mme mum utim ukpep nwed ubọk osoñ. Ndim nte <hesitation> nnyiñ mkpepde nka Abasi ọsuk anwan min eti eti seo mmoma utim ukpep nwed.